المقصود من عيش حياة جيدة إن الإنسان يعيش حياة كريمة، حياة سهلة، ما يكون فيها صعوبات <hesitation> ما يكون فيها فجر ولا أحزان، ما يكون فيها <hesitation> يعني يحصل ال- المواطن على أبسط حجوجه، من صحة، من تعليم، من إقتصاد <hesitation> من رعاية <hesitation> في عيشة حياة كريمة.